من فضل الأطعمة الملحة للحاجات الحلوة الحقيقة يمكن خطرني ياسر نطيب في الحلوة وما نيش ياسر حبابا فيها ما من الصغر على محال من فضل الحاجات الملحة والحارة ونستمتع ونا لكفاءة أكثر من أن نستمتع ونا بحاجة حلوة أما هذا بيبناش كونه تجيني أيامات نبدأ شاية فيها حاجة حلوة في المجمل الحار قبل الحلوة الملح قبل الحلوة.